الشخصية التاريخية العظيمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعًا لأن هو بسبب رسالته السماوية وأثره العظيم على البشرية طبًعا كان أعظم إنسان وأعظم شخصية تاريخية عرفها العالم وسيعرفها العالم، ولن يأتي أحد مثله بعد.